والله ما أعرف أنا مثلًا واحد في كلية هندسة وموادي كلها رياظيات فما أعرف يعني هي الرياضيات هذي مهمة ولا مو مهمة، بس الأغلب إنها مهمة الأغلب يعني عشان ما أجول أي شي، بس الأغلب إن مادة الرياضيات مادة مهمة إنها تساعد برضو في تطوير المجتمع يعني في حسابات معينة يحسبوها، راح تطلع إنت ك- بعقليتك الحالية ما راح تفهمها، بس مع إذا تعمقت في هذي المواضيع راح تفهم إن الحسابات الرياضية البسيطة هذي اللي إنت ما ما إنت فاهمها راح تفيدك.